Osha simana sho otashi vulika shi kale inaashi simana. oshoka haantu ayehe ya pewa omagano goku ilonga pankatu ndjono yiiputudhilo yopombanda. Opena gumwe a pumbwa ashike oku mona elongo sigo oponkatu yontumba ye otaka longa shoka ye a hala. nenge omagano ngo ye a pewa ku kalunga kutya ondeku pa omagano gashike. oto pumbwa ashike okutseya oku lesha noku shanga molwaashoka euveko lyoye otashi vulika itaali pumbwa okuya sigo oponkatu yo university. Po opena ngono nkene elipo ombeya haya ithanwa kutya aanamagano moku lesha. Tashiti nkene elipo okwa hala ashike oku lesha. nde a monene o phd. a monene o honours. okuza ngaa nee ko honours. tayi nee koo phd sigo otayi a ka ninge omu proffesor nosho tuu. Ndele natango ta yuulukwa ashike oku ilonga aye. tashiti omolwa ohokwe ndjoka ye nomagano a pewa kutya okwa pewa omagano goku lesha noku ilonga. Iyaa iiholelwa te vulu okugandja oombyono kutya otuna aantu oyendji momudhingoloko gwetu inaaya mona ompito yokuya sigo oko university Ndele aantu ya tompolasha monkalamwenyo. Aanangeshefa oyendji. oyendji. oyendji inaya mona elongo ndyono lyonkatu ngaashi tayi popiwa. Ndele oyeli nawa. ya gandja iilonga kaantu yaya ko university ndele yo inayeli mona. Tashiti o- otwa pumbwa okutaamba noku gwanenwa komagano ngono kehe gumwe a pewa wa pumbwa shike okuga dhimbulula kutya onda pewa omagano noshali shashike ku kalunga. Okuya ko university nenge oku hulila mpano. tandi toto okangeshefa kandje kontumba. taka falandje komeho. onkalamwenyo oyili nawa. Nenge nandi gwedheko molwaashoka ohashi vulika wuka hepeke iimaliwa twi- twiithiminike wuye ko university shaashi ntumba okwa ya maara itoka zako nasha. Owa hepeka ethimbo lyoye. owa hepeka iimaliwa noonzo dhilwe wo natango. Onkene ondi wete kehe gumwe okwa pumbwa oku tala kutya ye okwa pewa omagano ga shike. goku hulila peni melongo Iyaa. nokutsa wo natango aana yetu omukumo. o- o--noku dhimbulula kutya okaana hano okena eithano nomagano gashike. Etatu ka yambdihidha opo tu kwashilipaleke lela kutya sho ta ka ya pondondo mutu omulongo nayimwe nomulongo nambali mpeya otayi neithano lyoskola lyiilonga yuunkulungu wookoonyala nenge naye a ka leshe omambo sigo a ka ninga omuprofessor ondi wete kutya shoka otashi pumbwa. otashi tameke neidhimbululo nomagano ngoka twa pewa ku kalunga shaashi okwege tu pela owina nonelalakano natango.